Aotra, dimy, folo, dimy, amby folo, roa-polo, dimy amby roa-polo, telopolo, dimy amby telo-polo, efapolo dimy amby efa-polo, diama-polo, dimy amby dima-polo, eñim-polo, dimy amby eñim-polo.